Iyena nilaina tauwe, makkegunana tau tuo ri linowe. Iyana makkegunakiq ri rupa tauwe, madeceng ampeq kedotaq, nalorikiq tulungngi tauwe masussa e, deqna majaq sipaq, deq to naelori na iri ati. Maega maega poji- maega pojikiq. Nasabaq, iyena sipaq makesingnge, iya mitu naita tauwe. Mauni sogiqkiq, maega warapparatta, naikia majaq sipaqkiq, deqna loriki tu tauwe. Iyena narekko maeloki nalori tauwe, padecengi sipaqtaq sibawa ampeq kedotaq. Nasabaq iye mi tu makkigunataq narekko nalorikiq paringerrangi tauwe lao ri decengnge, makkegunakiq ri seddi rupa tau e.